බ්‍රහස්තින්දා දවස ගැන කතා කරද්මදි <hesitation> මගේ ඔළුවට එන දේ තමයි <hesitation> මගේ ජීවිතේ <hesitation> වාසනාවන්තම දවස <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් සුබ දවස <hesitation> බ්‍රහස්පතින්දා කියන එක. මොකද <hesitation> මගේ ජීවිතේ <hesitation> ගොඩාක් සුබ පණිවිඩ <hesitation> මට ලැබිලා තියෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවස් වල. ඉතින් හැම සතියකම <hesitation> බ්‍රහස්පතින්දා එළඹෙන කොටම <hesitation> මගේ හිත කියනවා <hesitation> මොනා හරි යහපත් දෙයක් <hesitation> මේ සතියෙත් මට අහන්න <hesitation> අත්දකින්න <hesitation> ලැබෙයි කියල <hesitation> මම <hesitation> අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය <hesitation> සමත් වෙච්ච පණිවිඩය ලැබුණෙ <hesitation> බ්‍රහස්පතින්දා දවසක. ඒ වගේම මම අපොස උසස් පෙළ විභාගය සමත් වෙලා <hesitation> විශ්ව විද්‍යාලයට තේරුණා කියලා පණිවිඩය ලැබුනේ <hesitation> බ්‍රහස්පතින්දා දවසක. ඒ වගේම විශ්ව විද්‍යාල ජීවිතේ මම <hesitation> මගේ පීඨයෙන් පළමුවන ස්ථානය ලබාගත්තා කියන <hesitation> පණිවිඩය ලැබුණෙත් මට බ්‍රහස්පතින්දා දවසක. ඒ වගේම මම වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට <hesitation> මගේ <hesitation> රැකියාව පටන් ගත්තෙත් <hesitation> බ්‍රහස්පතින්දා දවසක. ඊට අමතරව මගේ ජීවිතේ විශේෂිත අවස්ථා ගොඩක් <hesitation> මේ බ්‍රහස්පතින්දා දවස්වල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.